Ny fomba atao mba ahafahantegna ampy torimaso zany da gtsy maintsy mametraky ora mazava tsara amin'ny torimaso iny. Ohatsy zany hoe ny torimasotegna da tsy maintsy valo ora isan'andro, ka na inona na inona zavatra tokony hatao zany da mila metraky an'igny valo ora igny avao, na hoe matory hariva be da somary mifoha taratara lafa maray na koa matory aloha da lafa maray iny mifoha aloha.